<hesitation> Misy olo dimy zen̈y handeha hihina aminakà, han̈ano vahiny. Aviô antsasaka lera fo zen̈y an̈anako ahafahako man̈amboatra hany hoanin-drô, hoaninay miaraka baka zen̈y. Raha handeha amezako irô zen̈y arakaraka raha misy aminakà ao fo baka. Aviô izy kà zen̈y ten̈a ny tsisy raha, mandeha bazary zen̈y za mizaha raha malaky vita. Mivanga makarôny zen̈y za na mivanga paty gasy. Na afaka mandoky vary za. Man̈ano rô, kabaka, fa mety edy. Mandoky laoko, malaky.